Yo agol mo alga bani ajam men kimani ahauan aligajo bulansiso jan jiri ankani uru jalu ayago bulan abaseye jali bulan abase bulun kani jali faguma nirsojo kmani ja nahali uru mogogum ojo ummeyehe gammju kag gamju kmaniso mahamo gurno jo gngi ginjakuro balan go nerubase bulan abaseyahe kmani ummehe gamju asunju kmani kmani ahijun gurnoju iniro baseyahe mujise angunjo balan qane asuroju bulan base jaya bulan qani bulanqani jaya bulan qani bulan qani jaya bulan base uru asurojo umelagoto chalogoju melo go gamjunei base so sun gowa kmani akirili sigil gomo bulan nagu jo kmani ajorinse agunjogo jik basesinso uru kmani hamo gurnoju laligiya hallohallo gunjo qani men han gani jojik base sojo tasokol kwaleso agai basesison nagul kwanek ju gohan name ma kal niro nule gani shenka awunawal anul nulbasida agbuju amma nul gani ja ajai wai uru nw wai jo jo melago gamju kmani afomoju balan adase hahe kmani aharin gurno yan base base sinso imkisese akoi ballemo hiro sunjo imkisese ako ballemo hiro sunjo sunjo jo danjiniro ja diliro sunjo sunde niro basejo ginja gam niro abasesu nagul kwane neko wala gu hallo base jagul kwane koyahe isei iski niron kosoju bulshil niko gi jijo gaskodu llwasi ehni isoru ehini <hesitation> ehin ehin chni anso juwan ehin. Amma ehindaho so ah kayi chyasobulangu eniyoso hayi bulangu kumamya eniyago rashidu ekiyason gani du digehdo raandisiso da ummo holaga ngamdu gani nganisiso da ndalgwo gwaneygumo umdodilo sayi imyagogi ilyhima ah kehegu ah nado nado nyiyo kayi nyiyo halono nignido nda ndaye iludu ndu li di nda olufa suma don ngaminsiso amma basesungo ddo basesunda ndawagumawangwanedo niro niro palma ndaliso kmani ahamo ngurno ai nganisuso nda kmami ahamo nguno suuddo muudu so kmani ahamo ngurno suuddo muudu so kmani afomo yagima ganisuso hallogun do yangani jik ndpaseyaye kmani asirise anguldolo kamin haru tarbo ilshago jiga bulanyan gani yagani sundo sundo nyensiye mbbam namereyin anduniya so ambbam yaguma ndaldat bulan hallogundlo haldollangani eni yaso ah aniyaso kayi eniyasu hollogunddo ilshago digeh ahyarogo llan ah ehiyaho hallogunddo ilshago ah llshago digohahhilshago do llah enyah hallogunato ilshago ah illando dagi kmani ahaam ngurnno gani nimo jissm bahey ilhakudo faidda amma eniyaso ahh eniyago halloginddo ilpase eni ahha menyomen mangoyi hallogun nandu nandu iyo fakguma upasasun paidaso askul nyo yo nbamin askul nayeyo mbban tsam tsam bulan base ndi hayi ekki gibvedi ji paida ndakaluwe leya elstullfaguma nto pasesun sowa amma gi hall okogi ani bass megu kayi eniyugo rashidu kayi eniyaso eniyyaso ahuu ngani dasi hollongoda ilkuguni. Llfo kun niyahye ilkigu gaskoye nillenme ahallonkodo illdoku amma hallongo ilpasedo niro hanguda gasi palma nando ndali so sakallema mgor manna buluno meguyo yuk ngikeda nolle yat ehhihe enyago mangonyyo eniyasi luga ado ki lafiya dige eniyaso hallogun ilpase eniyaso abo niro naldo so ehiyabo hallogun ilpase eniyaso abo niro naldo so enyabo niro naldo so yu fakuma halda ndal do niro amma soki hallongo gani gi magu ngani nikama gun ihuugani yaguka nda hakun ardiya gi hallogun gaiw enoyaso eni anmbbin eh ilghago emi nhallogun ilghago paesungo ta sunddo holddo ilpase soda meguyo yani enigo naldo megi eni naldo piilhan faidaso yagwna arehelaga ngamddu kmani ahaon ungurnno bass gus gusu yaguma kmani ahaon ngurnuo faguma faguma do ilyagogi hali gurko ilshago do hall ganidu hall yal gani tsam tsam sodo halldo ilpase llbahun faidaso ille itisu iltu algu buluki go du ilku kasko so du <hesitation> budu haldo llandodusuudu sudo ndum kil yagi gani sun go suuddo sunddo gahinsu so ilbamm anghal gwanen maka djisu gu niosso ngala niosso gu niro ggra walla niro gubo tadu so kman matada do du ahl elu ehu ehni elu naido angoro aahh menaangoro yo ilfedah gi ndalhunddan ndo nile ahndo niro nduwe niro halloguda kmani addo kani ndure nodo nindiyo aluma nyissi gi halldo ilpase gi nurso nolu gi nduwema ah enyo manganyyo ahh wenangayro gu boihah faidda so hallogan ilpase ildu ebo niro nohuna faida so niroma niro ndaltu algu bulum tu algu bukm du algu bulumani nyiro ngara nirodo. Yag yagima ahmehelaga ngamddu nyyengda yen pase pasesu halleh mo nyo nyeskihalleh fakguma gu kmani atchige atchiseye ah guwhaguko kmani hamo ngirnno imyali gani shirfu folu shiru gurfoni gani gi gisuya hey efekun gu su owdini suro asongoiyeye inyirssodo wasasun ndowgu gamgu angol negu ah bulogo ahh aha enoyago kayi ehiyaso mashalllah ashago eniyago rashidu eniyaso nando amma sirigi halddo ilpase waka nisi hiyin nyel babagu nynsi ro dasi ahah eniyaso yanllolo ndiwegu gu wajibu dunna yahu daso migugu ahah eniyaso bakumo siso inmanginyyo fakguma ndagu hall yaguma amengamdu niki halllogumo infi hallo gumo asuro haldo ganni ilha algu kime haldo gani ilfo alguhiya haldo gan nyikema lldokun halddo ilpase guleh ma ilpase sigo hallomingtiyo ogashe neskeso nyioogo dodu megiyo fogu ahuwe go fogu sabenenkum nyangi nyinde aha eniso eni saidu emankudu enima agogom mondugo niro godoli niro nirol skayo niro iskayodo ishegodu nduwdu ah ehiyaso skari eniyaso dan gano sayi nido amma ndakssaftun ah halaguma milhangu washi gagoma amehay ngamddu haloguudo amangoyo. Gah duniyaso sundu duniyaso apusuyeh duno yaso ngaso ndinu su asuroso ngo gahedo go gonyo hohal paltu tsam tsam nohalbaitu kaniya yagima anichelaga ngamddu ah hallongodo ilpase ndo nduwangol gwanengo yayol mangigo sihaldo gano diyol ngodal apase diyolson mangoyo diyasoltarboro chago ndadoniyalu diro dig asuro ndiliyan ndaldiniyalu ntiniyalso nado nando nilekalasurogi nda lshigugil ngol wongo dige aha mehegu halgan ndalu ndals halgan udalu kuh ndawgigi nirsoma gi bulansi kun niro indawuhun faye faguma go megu ndindungo hey ndisi bougu mahajiyalu ilbogususo ko ilbogi suso wal lan lan sun so niro golu duban seti doh gi ndiwe nirso nando nando kum gorgoma milyakun ajabu nlo niro ohun sakaleh ohunaa saawadi niro niro gun gun dondigo da so amma dango megunjalu ndumya su asu so ndamsu jum dage ndaksu dum dage ndunyu asuwoso ahh asuwoso hallugu iljago aha asoso manginyyo gi hallogun ilpase aha eniyaso abol niyo ilhunaso iyo faguka fagukado iyarogodo halldo ilpase do yuk halddo ilpase do yagima kal ndangwa ngo kiramiyanko wiyakal ahamen gamddu kmani atsitse angol gwannengun adiso atsite amma ndamsafttun nando gi ahh modigi nyeyo jiso ahh ndo dodo nando noyo ahh duniyaso fagumaasuro migogu mendamo misdogi menda mo nirogi kun eehh ndawdudo ansiyehgu ndatteh yadnguniso kuh ngongora ndidu kwali edugumsso. Halddo ilpasedo yagima amangoyo halddo ilpasedo wemangogo go umsi hallo jisu yahey ilkumo gaskko tso halloh koh duwo gaskko hallogu gani agi nga duniyado niloma kiske bud dige nironiro kiske nibo kur gogumal ilwasi ammo gogi halloh kol ilpase emiyaso aha nando faguma nda nda ndalngugu do haa gunuddo niyue eni intte ansi eniyaso haa eniyaso manginyyo enyago nando eni amawengu essoffuh kayi eniyaso ah eniso raghidu eniyaso kayi majliallah eniso mashallah ahun badi eniyago duk nilema bugugundogo nillema aburol ggayo iyo niro ngara ndo dodo nino ngara ndo dodo anda ndalya si yaguma amehe nganiddu yuk kmani ahamo ngurunaro to nonnduwoo ndalyasiu aan ngausdo amdashegani imdilolu angul ddo miro gani ahah ilpaseh en nando umsose angol gwanenguko talsugolgwaneugumo so kmani ahamo umgurnno basu insshallah kmani ahonno imgumno halloh talsongolgwangurno so kmani akuduse gul kmani ahsharehhe hollongodo kmani ahomo ngunnodo umdogo umsongol jamaa umdogol hallkodisa aga halla hilogo gohun lukuna ulka go hallda ikeku kasko amma gi eniya so nando eniso ah emgo ahh emiyaso maiginyyo shai emiyago nardodo mugo hallahmen ma gokilgi biya ndwtu bulum yuk ndawtu bulum ndaw doni yuk nogu megu wengo ahuwengo ga ndawti bulum ndawita buluma da ohusi gasko nogo katunanyango aww ahwankko ansi mala aya rashudu aftu n kn bulan dumo so. Aro fagumo do hallo ilpasedo yugu yagima akehelaga ngamddu ashar holwgull hallo ndakchelaga ngakddu umshar hallogumo hey niro ilpasedo kmani akuduni sigul kmani tah dol tado du so yagima kmani ahorigol yaguma kmani aforh muradu roguh wawaga snnddo sundodu halloh sunddo niyo megiyo ndo do hallda ndindu gohey halongo halloko ndosi belogo halongo ilghago kun gani hallongol ilpase dagi nirogoda nduwey ero eni so apase hallogu eniyago nirogu nando emaniro nadodo ahha yagima gmehelaga ngamddu hollongo digu ahuwenkodo hallogu ilpase eni alh feru guru halloh ilpase ndawdu naddo ndalsku niroku knaiya hal dodo mangoyo eniflodi niro gum ahh natow umhun dage num umhun mdage kmani ahomool oghoyo faguma undal tarbbiro ilshago haldo ilpase hallo ilpasedo kmani akiyige foma um hasiyogo yagima kmani aguyo muradu rogun kmani aforu uzurogun kmani ahurgu yagima kmani katu.